जैसे सिर के बाल होते ह तो वो कोई तो कूलर करके रखते ह। और वो कलर हानिकारक होता ह। और किसी के बाल बचपन सिए ही वैसे होते ह।